Ëntà fe atansiun a pa lasé le coze ën gir për la ca, ëntà büté tüt ën ordin ën gl'armari, le coze da mangé, i piat ën cüzin-a, i vestì ën la stansia da dörmi, ëntà fe propi atansiun a pa lasé le coze ën gir